Kameeleoniq püüdväq umma saaki niimoodu, et nä ommaq häste paigal ja muutvaq uma värvi keskkonnaga häste sarnatsõs. Ja sis <hesitation> õigõ hetkel laskvaq uma pikä keele vällä ja võtvaq uma saagi kinniq.